Arande hoosu hootooji ma hoosu naatelji ma Suɓa ɗi kawtodirta jemmbo suɓa koo ngol e fu keɓta toy gaɗata ngol ta wari sey takka ɗi kocca koo ngol e fu takka ngol to haandi takka ɗi ɗi takku ta timmini sey keɓa glas daarogal njowa to dow gaɗa selin magal noon no henndu ko ndiyam ko tuundi nattata nder